เช่น การเปิดบัญชี เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย การฝากถอนและการโอนเงินต้องมีสมุดบัญชี บัตรประชาชน หรือบัตร ATM ในกรณีที่ใซ้ตู้

หนึ่งเลยกะคือ สามารถเก็บเงินได้อย่างปลอดภัย สอง การใช้บริการ รายรับ รายจ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าห้อง ประหยัดเวลา โอนเงินให้พ่อแม่สะดวก รวดเร็ว

หาข้อมูลจาก call center ของธนาคาร โทรถามธนาคาร หรือซั้น บ่ซั้นกะไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารที่สาขา หรือเป็นเว็บไซต์ธนาคาร แอปพลิเคชันของธนาคาร

เคย ข้อยเป็นคนมักซื้อเสื้อผ้าตลอด แต่ละเดือน แต่ละเดือนต้องเปลี่ยน ต้องบ่ซ้ำกัน เพราะเป็นคนมักตามเทรนด์ ตามแฟชั่นตลอด

มีประโยชน์จั่งใดน่ะติ กะคือแบบ กะบอกกะทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินในบัญชี ถ้ากะตรวจสอบบ่อยบ่อย กะกะสิเฮ็ดให้บัญชีกะปลอดภัยและบ่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ เอาเวลากะโอนออก เวลากะมีเงินเข้าจั่งซี้ มันกะสิมี SMS แจ้งเตือนตลอด

สำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกคนที่ทำงานกะต้อง มีสิ่งที่สำคัญที่อยากได้อยู่แล้วกะต้องให้รางวัลเจ้าของ อยากได้อิหยัง อยากซื้ออิหยัง กะต้องได้ซื้ออะ

เคยเปลี่ยน บางธนาคารกะกะรับเงินเดือนซื่อซื่อ บางธนาคารกะกะโอนจ่ายในชีวิตประจำวัน สาเหตุหลักที่เปลี่ยนกะคือแบบ ธนาคารกะ เวลาทำธุรกรรมแบบเนี้ย มันต้องรอนาน ธนาคารขัดข้องปรับปรุงดู๋ อันนี้กะต้องเปลี่ยนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ชีวิตประจำวัน

สำหรับโตข้อย ข้อยว่ามีประโยชน์เดะ โตสิสามารถควบคุมเงินได้ดีขึ้น แยกเก็บ แยกโต ปลอดภัยหลายขึ้นโตคือ อ่า บัญชี หนึ่งโตรับเงินเดือน บัญชีโตใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บางบัญชีโตเก็บออม บางบัญชีโตใช้จ่ายธุรกิจ มันโตมีประโยชน์หลาย

บ่เคย ข้อยบ่เคยใซ้บริการแลกเงินต่างประเทศเลย

บางธนาคารเวลาเงินเข้ามันกะบ่มี SMS แจ้งเตือนจั่งซี้ กะควรจะมีทุกธนาคารเวลาเงินออกเงินเข้าจะมี SMS แจ้งเตือน ให้กะกะว่าเงินกะออกไปเท่าไหร่ มันตรงกับที่กะกะบ่ เงินกะได้รับส่ำใด มันตรงกับที่คนโอนมาให้กะบ่

อันนี้คือเหตุผลหลักอีกแบบหนึ่งว่า เป็นหยังเฮาต้องมีหลายธนาคาร เวลาธนาคารล่ม อันหนึ่งเฮาเฮายังมีอีกอันหนึ่งเฮาอยู่ ถ้ามันล่มเฮาก็ต้องไปติดต่อหรือโทรถามว่าสิสามารถเฮางานได้ยามใด เพื่อจะได้วางแผนการใช้ชีวิตต่อไป

อาจจะบ่ ยังบ่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เพราะว่าคน เด็กน้อยเขากะบ่ค่อยทันรู้เรื่องการกะเงิน ผู้สูงอายุบางคนเขากะกะเทคโนโลยีบ่ได้เก่งในเรื่องการโอนเงิน การจ่ายเงิน

อาจสิพัฒนาในเรื่องที่โอนจ่ายที่มันแบบว่ารวดเร็วกว่านี้

พึงพอใจมาก บ่มีหยังที่อยากให้ปรับปรุงเลย

บ่มีบัตรเครดิตเพราะข้อยบ่อยากเป็นหนี้หลายกว่านี้

มี เพราะว่าบางพื้นที่เขากะกะบัตรในการกด อยู่ตู้ ATM กะต้องมีเผื่อไว้นำ

อาจสิซื้อของแบบพวกใหญ่ใหญ่ เครื่องซักผ้า ตู้เย็นแบบเนี้ย เพราะว่ามันต้องได้ใซ้เงินก้อนหลาย ใซ้ต้องใซ้บัตรเครดิต บัตรเดบิตแบบเนี้ย

มีผล เพราะเฮาสิสามารถรับรู้ได้ถึงปัญหาของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอิหยัง ประสบปัญหาอิหยัง สามารถแก้ให้ได้แบบใด

สามารถแจ้งกลับได้ภายในหนึ่งชั่วโมง ไม่ซั้นกะยี่สิบสี่ชั่วโมง หรือบ่ บ่เกินสามมื้ออาทิตย์หนึ่ง

บริการดีสามารถให้ความรู้ สิ่งที่เฮาบ่รู้ ถ้าสามารถเฮาให้เฮารู้แล้วเฮารู้จักรอบคอบมากขึ้น ระวังมากขึ้น เพราะว่าเขาเฮาเรียนมาทางแบบนี้โดยตรง ทำงานทางนี้โดยตรง เขาเฮาต้องมีความรู้เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือคนที่เฮาบริการในสาขาหรือในธนาคารนั้นนั้น

กะบ่แม่นว่าบ่มักเดะเวลาธนาคารโทรมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมแบบเนี้ย เขากะอาจสิเอาไปยืนยันข้อมูลต่างต่างของกะ กะกะสามารถให้คำตอบได้ เพราะเผื่อแบบว่าธุรกรรมทางธนาคารสิเป็นไปได้แบบราบรื่น

ข้อยสิเข้าไปหาทางเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ธนาคารของสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุด แล้วก็แจ้งความบอกว่ามีแก๊ง call center โทรมา นู้น นั้น นี้ รายละเอียดให้เขาฟังเพื่อให้เขาซ่อยเหลือซ่อยได้เต็มที่

มันกะสิกะกะได้ดีในระดับหนึ่งกะคือ สามารถรับรู้ปัญหาได้เร็ว แต่ว่ามันก็จะ บ่ บ่ส่ำแบบว่าไปหาเจ้าหน้าที่อยู่เคาน์เตอร์เอง เพราะว่ามันจะได้ความรู้ที่แม่นยำ สามารถคุยกันรู้เรื่องกว่า

ถ้าบ่สามารถติดต่อได้กะเข้าไปหาเพิ่นอยู่หน้าเคาน์เตอร์ที่ธนาคารสาขาที่ใกล้ที่สุด

ควรจะมีบ้าง เพราะว่ากะมีที่แบบต่างจังหวัดอย่างเนี้ย บางคนเขากะฟังภาษาไทย ภาษากลางยังบ่ออก คนอายุ สูงอายุแบบเนี้ย กะต้องมีควร มีไว้เพื่อสื่อสารกับคนผู้สูงอายุที่เขาบ่ค่อยรู้

มีผลเพราะว่าการแก้ไขปัญหา ต้องได้รับการแก้ไขโดย ที่รวดเร็ว แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ถ้าสมมุติว่าซ้า อาจสิแบบว่าบ่ใส่ใจในปัญหาของลูกค้า ลูกค้าอาจจะคิดแบบนั้น

จะแนะนำเพื่อน ประกันสุขภาพ ค่ารักษาเวลาเจ็บป่วยเข้าโรงบาล ประกันชีวิตคุ้มครอง แล้วกะประกันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเมื่อ รถล้ม หกล้ม มีดบาด แบบเนี้ย

อาจจะสนใจหลายขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะเข้าใจ ในความเป็นคนอีสานคือกันล่ะมั้ง

ดีขึ้น เพราะว่าเฮาเฮาสิมีเงินสำรองในการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ เฮาทางประกันเฮาสิเป็นคนเคลมให้ เฮาเฮาสิบ่เสียหลาย

ประกันอุบัติเหตุ คนเฮาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่เฮาต้องมีประกันไว้ ประกันชีวิตคุ้มครอง แล้วเฮาประกันสุขภาพ มันเจ็บป่วยได้ตลอดอยู่แล้ว ก็ต้องมีประกันสุขภาพไว้นำ

มีผล เพราะว่าโฆษณาสามารถซ่อยในการตัดสินใจของซ่อยนำ

บ่คิดว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย เพราะว่าคนเฮาเฮาต้องมีประกันไว้ในภายข้างหน้าอยู่แล้ว

มีความทันสมัยมากขึ้น เพราะว่าโลกกะทันสมัยขึ้นนำ การใช้ชีวิตกะต้องปรับเปลี่ยนไปตามวิถีการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

สนใจหาข้อมูล เพราะว่าเฮาเฮาสิได้รู้ว่า ตอนนี้เขามีประกันละเรื่องหยังเรื่องหยังแหน่ มีเคลมแบบใด เฮาต้องหาข้อมูลเพื่อเป็นการตัดสินใจในการสิซื้อประกัน

ถ้าสิเป็น call center แถวภาคอีสาน เพราะว่าทางนั้นกะต้องมีทั้งวัฒนธรรมของภาคอีสาน กะต้องจำเป็นที่รู้ไว้เพื่อจะได้อยู่ในเขตพื้นที่นั้นได้ถูกต้อง ปลอดภัย

การบริการ การเป็นมิตร การพูดจาที่สุภาพอ่อนน้อมกับลูกค้า เพราะว่ามันสิเฮ็ดให้ลูกค้ามีความเซื่อมั่นแล้วเซื่อมั่นคง

คาด วิ หวัง ว่าสิได้รับการแก้ปัญหาโดยรวดเร็วเพราะว่า เวลามีปัญหาทุกคนก็เดือดร้อนใจอยู่แล้ว เขาก็ต้องได้รับการแก้ปัญหาที่ได้ทันเวลาและถูกต้อง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

ข้อยจะกดวางสายแล้วกะโทรไปใหม่ ให้ได้พนักงานที่เว้าดี คุยดี สิจั่งคุยนำ

ควรมีการดูแลเป็นพิเศษ เพราะว่าบางกลุ่มกะต้องกะภาษามือ กะเครื่องกะแปลภาษาพิเศษในการสื่อสาร

อาจจะยังบ่สนใจเพราะว่า ถ้าเฮาสนใจ เฮาน่าจะหาข้อมูล แล้วเฮาไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่เอง

กะต้องแต่งกะแบบเรียบร้อย มิดชิด เพื่อความมั่นใจแล้วกะความน่ากะถือนำ

มั่นใจ เพราะว่าก่อนที่พนักงานจะให้ความรู้เฮา เขาเฮาต้องมีความรู้มาก่อน เขาถึงจะให้ความรู้กับเฮาได้

บรรยากาศภายในควรจะเงียบ บ่มีเสียงแทรก เสียงรบกวน

สาขาใหญ่ใหญ่เขาอาจจะบริการได้บ่ทั่วถึง ส่ำสาขาเล็กเล็กแถวบ้าน เพราะว่า อ่า การใซ้บริการแต่ละคนในพื้นที่อะ บ่คือกัน ใซ้สามารถดูแลบ่ได้ บ่ทั่วถึงแบบเนี้ย

สำคัญ เพราะว่าการ ประสบการณ์น่ะ จะแก้ไขปัญหาที่บางคนพึ่งเข้ามา เขากะบ่รู้ว่าสิแก้ไข ปัญหาแบบใด คนที่มีประสบการณ์กะสามารถกะแก้ไขปัญหาที่แบบเคยเกิดขึ้นมาแล้ว แล้วเกิดขึ้นซ้ำอีก กะสามารถกะได้ในเรื่องนี้

ควรเว้าได้ เพราะว่าบางพื้นที่กะมีชาวต่างชาติ ต่างประเทศ มากะบริการของสาขา กะต้องมีคนที่แบบว่าพูดภาษาต่างประเทศได้นำ

เป็นปัจจัยสำคัญ เพราะว่าเป็นหน้าตา ความน่าเซื่อถือ ความเซื่อมั่นในธนาคารนั้นนั้น

อาจจะสะดวก รวดเร็ว สำบาย แต่อาจสิบ่มั่นใจ แล้วกะมั่นคงส่ำพนักงานที่เป็นคนอีหลี

เพราะเขาอาจจะบ่มีเงิน เฮ็ดในสิ่งที่อยากเฮ็ด

กู้เงินมาซื้อบ้านแล้วกะซื้อที่เพื่อสิสร้างบ้านสร้างกะให้พ่อให้แม่ ให้พ่อกับแม่อยู่ได้สำบาย

อ่า อันนี้ข้อยกะบ่สามารถคิดแทนคนอื่นได้เนาะ เพราะว่าแต่ละคนภาคพื้นที่กะมี ปัญหาแตกต่างกัน

เป็นการลงทุนที่ดี เพราะว่าบางคนเขากะบ่มีเงินสดที่สามารถซื้อได้เลย กะถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนได้ดีเลยทีเดียว

อาจสิเครียดหลายเพราะว่าหาเงินให้เขาบ่ได้

ถ้าเฮากู้เงินแล้วเฮาสามารถจ่ายได้ตามกำหนดเฮาบ่มีผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

อาจจะมีแผนกู้เงินในอนาคต เพราะว่าข้อยอยากสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ อยู่ต่างจังหวัด

ข้อยคิดว่าการกู้เงินจากธนาคารใหญ่อาจจะดีกว่า เพราะว่าด้วยเครดิต ด้วย อ่า ความมั่นคงนำ

คุณสมบัติสำคัญ เฮาเฮาต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารนั้นให้ไว้ว่า ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ถึงจะกู้เงินกับธนาคารได้

สามารถซ่อยลดความจำเป็นในการกู้เงินได้ เพราะว่าการออมเงินซ่อยสิซ่อยซ่อยในยามที่ซ่อยมีปัญหา ต้องซ่อยเงินสำรอง

สำคัญ เพราะว่าเขาจะสามารถวางแผนเวลาใหญ่ขึ้น แล้วสามารถเก็บเงินได้ แล้วกะสามารถเก็บออมไว้ในยามที่กะในยามฉุกเฉิน

ข้อยสิเลือกใซ้ชีวิตแบบบ่มีหนี้สิน เพราะว่าใซ้ใซ้สิบ่ได้เครียดว่าใซ้สิหาเงินมาจ่ายเงินกู้ได้บ่ แบบนี้

พัฒนาได้ดี ใน เลยแหละ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเฮาบ่สามารถซื้อด้วยเงินเฮาได้ เฮาเฮาต้องไปกู้เงินมาซื้อ เพราะว่ามันจำเป็นในการใช้ชีวิต การลงทุนธุรกิจ มันเฮาต้องเฮาเงินจำนวนมาก แต่เฮาเฮาต้องรับผิดชอบในการที่สิจ่ายคืนของแต่ละงวดให้มันได้

คิดว่าคนสมัยนี้ สมัยใหม่ คนกู้เงินหลายกว่าสมัยก่อน เพราะว่าสมัยก่อนเขาอยู่แบบว่าพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง แต่สมัยเนี้ย อ่า มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย อาจจะตามเทรนด์ ตามชาวบ้านแบบเนี้ย คนอยากมีกะอยากมีคือเขา แต่เมื่อก่อนน่ะ ทางประชาชนนะ กะจะบ่ค่อยกู้เงินหลายส่ำซุมื้อนี้

เป็นเรื่องปกติมากของคนสมัยนี้ เพราะว่าบางคนกะอยากได้นั้นได้นี้กะกู้เงินมาซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของ

ศึกษาจากคนที่มีประสบการณ์เพราะว่าเขาเคยผ่านจุดจุดนั้นมา เขากะต้องให้ความรู้กับกะได้บ้าง

การเฮ็ดงานเสริม การเฮ็ดงานออนไลน์ เพื่อซ่อยเหลือซ่อยทางการเงินในอีกวิธีหนึ่ง

ต้องสนิทกันถึงจะไปค้ำประกันให้เขาได้ เพราะว่าความเสี่ยงสูงมาก เทื่อเขาบ่มีเงินจ่าย เฮาเฮาต้องเป็นคนรับผิดชอบ มันจะเดือดร้อนเจ้าของ

สะดวกกว่า แต่ว่าเฮาเฮาต้องดูด้วยว่าเครดิตของธนาคารนั้นนั้นมีความน่าเฮาถือส่ำใด ก่อนที่ไป จะไปกู้เงินผ่านมือถือ

ข้อยอยากกู้ไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัด

คุ้มค่า เพราะว่ามันกะสิให้ประสบการณ์กับกะ การไปต่างประเทศเป็นสิ่งที่หลายคนแบบใฝ่ฝันมาก

อาจจะสนใจ แต่ว่ากะต้องหาข้อมูลในเรื่องนี้มากขึ้น เพราะว่ามันบ่มีหลักประกันใดเนาะ

เพราะว่าเป็นธนาคารใหญ่แล้วกะมีกะเสียง มันมีความมั่นคงแล้วกะมั่นใจในการสิกู้ในธนาคารที่กะอยู่ตอนนี้

อันนี้บ่ปลอดภัยเลย เสี่ยงกับการเป็นเหยื่อของพวก call center

ถ้ามันจำนวนน้อยกะสิ เอ่อ ถามเพื่อน ถามพ่อ ถามแม่ที่เพิ่นกะได้ เพราะว่ากะกะสิบ่ได้ยุ่งยากเกี่ยวกับการเฮ็ดเรื่องกู้

ข้อยกะสิเบิ่งลักษณะนิสัยของหมู่ข้อยว่าเป็นคนพื้นเพจั่งใด สนิทกันมาเท่าใดแล้ว เคยมีประวัติเรื่องนี้บ่ ข้อยกะต้องคิดละเอียดรอบคอบก่อนสิค้ำประกันให้

การกู้ในออนไลน์อาจจะรวดเร็ว ทันใจ แต่อาจจะดอกเบี้ยอาจจะสูง เสี่ยงต่อการถืกโกงได้ง่าย

ความมั่นใจแล้วกะความมั่นคง การรีวิว คนที่เคยมีประสบการณ์การกู้ใน อ่า ธนาคารที่กะสิไปกู้

อาจจะปรึกษากับพ่อกับแม่ว่าเพิ่นที่สามารถซ่อยซ่อยได้บ่ ยังสิบ่ บ่ให้ไปกู้ทางธนาคาร เดี๋ยวจะเป็นเรื่อง

อาจสิเลือกกู้หรือบ่กู้ต้องเบิ่ง การใช้ชีวิต ณ ตอนนี้ก่อน แต่คิดว่าในภายภาคหน้าอาจสิเลือกสิกู้ เพื่อสร้างบ้าน

ส่งผลเพราะว่าเฮาเฮาต้องเก็บเงินสำรองเพื่อจ่ายเงินกู้อยู่แล้ว

อาจจะเกิดขึ้นง่ายในยุคสมัยนี้ เพราะว่าคนใซ้เงินเกินตัวหลายคัก

ข้อดีกะคือเป็นคนใกล้กะ กะสามารถพูดคุยกันได้

อาจจะเสียญาติพี่น้องด้วยเงินกะได้ เพราะว่าเงินบ่เข้าไผออกไผ

ข้อยกะสิหาข้อตกลง แล้วกะหาเงินมากะหนี้ให้เขา

อันนี้น่าจะบ่ได้บุญ

มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะว่าเฮาเฮาต้อง รับผิดชอบในสิ่งที่เฮากู้มา

เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ บ่ได้น่าอาย เพราะว่าทุกคนสมัยนี้ ไผบ่กู้เงินนี่ เป็นเรื่องแปลกนะ

ยังบ่เคยลงทุน

อาจจะลงทุนเฮ็ดธุรกิจ เพราะว่าต้องการได้รายได้เสริม

อาจจะลงทุนการค้าขายแล้วกะเกษตรกร เพราะว่าทางหั้นกะมีกะ มีนา มีที่ กะในการทำมาหากิน